tveimur mönnum hefur verið birt ákæra fyrir að smygla tugum kílóa af amfetamíni og kókaíni til landsins með Norrænu alvarlegar ásakanir á hendur héraðsdómara koma fram í milljarða kröfubréfi Isavia gegn íslenska ríkinu að mati sérfræðings bréfið sé óvenjulega harðort þrjú hafa verið handtekin grunuð um að hafa myrt þrjátíu og níu sem fundust látin í vöruflutningabíls á miðvikudaginn margt bendir til þess að smyglarar hafi flutt fólkið til Bretlands fjölga þarf konum í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla segir forsætisráðherra það sé jákvætt að Íslandsbanki hugi að jafnréttismálum og við hittum íbúa í fjórum sveitarfélögum á Austurlandi sem kjósa um sameiningu á morgun sumir sjá ekkert nema gott við sameininguna á meðan

aðrir vildu helst sameina allt Austurland

gott kvöld

og Rúmena fyrir stórfellt fíkniefnasmygl með Norrænu í ákærunni segir að þeir hafi þann fyrsta ágúst smyglað tæpum þrjátíu og átta kílóum af amfetamíni og fimm kílóum af kókaíni til landsins frá Þýskalandi fíkniefnin voru falin í innanverðri farangursgeymslu bíls af gerðinni

sem krafist er upptöku á í ákærunni fíkniefnin voru og kókaínið tæp áttatíu og tvö prósent þetta er eitt mesta magn fíkniefna sem íslensk yfirvöld hafa lagt hald á í einu lagi gæsluvarðhald yfir mönnunum sem eru á miðjum aldri var framlengt í gær og þeim birt ákæran

Isavia krefur ríkið um milljarða vegna þess sem í

í úrskurði um kyrrsetta flugvél sérfræðingur í lögum segir orðalag

óvenjulegt og ásakanirnar á hendur

dómaranum alvarlegar í aðdraganda gjaldþrots WOW

Isavia eina af flugvélum félagsins til tryggingar tveggja milljarða skuldum þess vélin var í eigu bandarísku

sem höfðaði mál eftir gjaldþrotið til að leysa flugvélina úr haldi það tókst og vélinni var hleypt sína leið eftir aðfarargerð nú hefur Isavia krafist bóta frá ríkinu og boðað stefnu fyrir dóm í kröfubréfinu segir að dómarinn sem hleypti

vélinni úr landi hafi með því gerst sekur um saknæma og ólögmæta háttsemi vegna þess að enn hafi málið þá verið óleyst fyrir dómstólum í bréfinu segir enn fremur að veilurnar í rökstuðningi dómarans

svo alvarlegar og verulegar að varla sé unnt að draga aðrar ályktanir en það hafi verið ásetningur hans að aðfarargerðin næði fram að ganga áður en Landsrétti gæfist ráðrúm til að endurskoða og snúa við niðurstöðunni þetta harkalega

orðalag segir sérfræðingur óvenjulegt svona kröfur þar sem ásakanir eru með þessum hætti og tekið þetta þetta sterkt til orða hvað varðar háttsemi dómarans sem betur fer ekki kröfur sem við sjáum oft eru þetta alvarlegar ásakanir

á hendur dómaranum já ég mundi nú segja að þetta væru alvarlegar ásakanir ekki spurning hverfandi líkur séu á að ríkið sé dæmt bótaskyld vegna saknæmrar háttsemi dómara og fá dæmi um slíkt en til þess að það sé fallist á skaðabótaskyldu íslenska ríkisins vegna háttsemi dómara þá þarf háttsemin að hafa verið mjög alvarleg neita að sleppa hendi af vélinni ung kona sem er mjög þungt haldin eftir eldsvoða í kjallaraíbúð við Mávahlíð í Reykjavík aðfaranótt miðvikudags hefur verið flutt til útlanda á sjúkrahús til frekari aðhlynningar allt tiltækt slökkvilið á höfuðborgarsvæðinu var kallað út þegar tilkynning barst og mikill reykur var í íbúðinni þegar slökkviliðið kom á vettvang einn komst út af sjálfsdáðum en tveimur var bjargað út mjög illa á sig komnum talið er að eldurinn hafi kviknað út frá potti á eldavélarhellu eldavélarhellu fram kemur á vef Grindavíkurbæjar að vinkonur konunnar sem heitir Sólrún Alda og er fædd árið nítján hundruð níutíu og sjö standi fyrir bænastund í Grindavíkurkirkju í kvöld klukkan hálf níu grunur leikur á að þeim þrjátíu og níu sem fundust látin í Essex á miðvikudaginn hafi verið smyglað til Bretlands þrjú hafa verið handtekin

vegna málsins grunuð um morð og mansal

vinnur nú að rannsókn málsins sem er sú viðamesta sem embættið hefur tekist á við unnið er að því að bera kennsl á þau sem fundust í vagninum og hvað það var sem dró þau til dauða málið hefur vakið mikinn óhug ekki síst hjá íbúum bænum þar sem líkin fundust talið var í fyrstu að fólkið væri allt kínverskir ríkisborgarar en nú

er talið að minnst þrjú séu frá Víetnam fjölskylda

konu segist hafa fengið skilaboð frá henni að hún gæti ekki andað og væri að deyja fjölskyldan hefur ekki heyrt frá henni síðan en síðast var vitað af henni í Belgíu þau segjast hafa greitt smyglurum þrjátíu þúsund pund jafnvirði nærri fimm milljóna króna til að koma henni til Bretlands

lögreglan á Norður Írlandi gerði húsleit á þremur stöðum í dag og þrjú hafa verið handtekin vegna málsins ökumaður bílsins og maður og kona um fertugt öll þrjú eru grunuð um morð en tvö síðastnefndu einnig fyrir mansal íslensk nautgriparækt á að vera kolefnisjöfnuð að fullu fyrir árið tvö þúsund og fjörutíu og verðlagning á mjólkurafurðum verður endurskoðuð fulltrúar stjórnvalda og Bændasamtaka Íslands undirrituðu nú síðdegis samkomulag sem felur í sér endurskoðun á samningi frá tvö þúsund og sextán um starfsskilyrði nautgriparæktar áhersla er lögð á rannsóknir og menntun ásamt sjálfbærari og umhverfisvænni framleiðslu eitt markmiðið er að taka upp nýtt fyrirkomulag í stað verðlagsnefndar búvöru án þess að slíkt raski forsendum búvörusamnings bændur og Alþingi eiga þó eftir að greiða atkvæði um samkomulagið Guðrún Tryggvadóttir bændur hafa áhuga á að vinna að þessu með stjórnvöldum er hægt að gera

að styðja betur við minni bú

heldurðu að þetta sé eitthvað sem kúabændur það þarf að breyta því að konur eru í minnihluta í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum segir þó megi ekki ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla

mótmælir áformum Íslandsbanka um að hætta viðskiptum við þá fjölmiðla sem ekki standist tiltekin skilyrði um kynjahlutföll áform Íslandsbanka

að hætta viðskiptum við þá fjölmiðla sem ekki standast tiltekin skilyrði um kynjahlutföll hafa vakið hörð viðbrögð formaður Miðflokksins sagði á Alþingi í gær áformin

vera óhugnanleg og fjármálaráðherra furðaði sig á þeim og sagði takmörk fyrir því hversu langt menn geti siglt frá þeim áherslum sem birtast í eigendastefnu ríkisins mótmælir áformum bankans í ályktun sem félagið frá sér í dag og segir þetta fráleita aðför að ritstjórnarlegu sjálfstæði fjölmiðla sem þjóni ekki hagsmunum jafnréttisbaráttunnar bent er á að það sé ekki nýtt að fjársterkir og valdamiklir

aðilar reyni að hlutast til um umfjöllunarefni fjölmiðla og hafa áhrif á þau það sé ömurlegt að upplifa að fyrirtæki í eigu almennings hagi sér með þessum hætti segir í yfirlýsingunni en hvað finnst forsætisráðherra sem jafnframt er ráðherra jafnréttismála um áform Íslandsbanka mér finnst í fyrsta lagi mjög jákvætt að fyrirtæki og stofnanir séu að láta samfélagsleg markmið varða hvort sem er á sviði jafnréttismála eða umhverfismála í þessu tilviki hins vegar þó að útfærslan sé

ekki ljós og ég held nú að það eigi eftir að skoða hana betur þá auðvitað þarf að huga mjög vel að því þegar samspil stórfyrirtækja og frjálsra fjölmiðla því það skiptir auðvitað miklu máli að við til sérstöðu fjölmiðla sem fjórða valdsins og þeirra hlutverks í lýðræðissamfélagi þannig að ég held að

miklu máli að fara með aðgát hins vegar sé jákvætt að sjá umræðuna sem útspil bankans hafi vakið því það sýnir auðvitað

margir eru viðkvæmir fyrir umræðu um kynjahalla í íslensku atvinnulífi almennt nú var fjármálaráðherra spurður út í þetta á þingi fyrir þessari umræðu ja í fyrsta lagi myndi ég segja eðlilega er fólk viðkvæmt þegar kemur að þessu samspili

stórfyrirtækja og frjálsra fjölmiðla Katrín

í töluverðum minnihluta í hópi stjórnenda fyrirtækja og hjá fjölmiðlum auðvitað viljum við breyta því án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla um fjörutíu þúsund manns hafa þurft að yfirgefa heimili sín vegna mikilla gróðurelda í Kaliforníu í Bandaríkjunum eldar loga á meira en tuttugu þúsund

hektara svæði norður af borginni Los Angeles um þrettán hundruð slökkviliðsmenn vinna nú að því að ná tökum á eldinum og nota til þess meðal annars þyrlur og flugvélar hátt viðbúnaðarstig er víða í Kaliforníu vegna mikilla þurrka og Santa ana vindsins sem blæs kröftuglega þessa dagana mörg hundruð þúsund heimili eru án rafmagns flest í forvarnarskyni og ríkisstjórinn segist afar ósáttur við að geta illa brugðist við ítrekuðum og mannskæðum afar ósáttur við að geta illa brugðist við ítrekuðum og mannskæðum gróðureldum íbúar á Borgarfirði eystra Djúpavogi Fljótsdalshéraði

og Seyðisfirði kjósa á morgun um sameiningu sveitarfélaganna flestum sem fréttstofa ræddi við leist vel á sameiningu en sumir óttast að minni staðir verði áhrifalitlir eftir sameiningu í upphafi fyrir rúmu ári síðan þá var ég frekar svartsýnn sá ekki augljósa kosti fyrir fyrir minni sveitarfélög eins og Seyðisfjörð að horfa til betri vegar og mér líst vel á þessa greiningarvinnu sem hefur farið fram á þessu ári og þetta lítur bara held ég þokkalega út mér líst bara nokkuð vel

það ég held að þetta muni verða hagstætt fyrir okkur Borgfirðinga ég vil nú halda því fram að það hafi verið mjög vel unnið að undirbúningi þessarar sameiningar það gerir mig bjartsýnni á árangurinn af þessu við fengum einmitt kynningu bara núna í Menntaskólanum um daginn og og þetta hljómaði mjög vel og í sameinuðu sveitarfélagi yrðu næstum fjögur þúsund og níu hundruð íbúar í aðdraganda kosninganna hefur komið fram að skuldastaðan er mjög misjöfn og skuldir á íbúa mun hærri

á Fljótsdalshéraði en á Djúpavogi og Borgarfirði bent hefur verið á að fjárfestingaþörf sé líka misjöfn hún sé lítil á hvern íbúa á Fljótsdalshéraði

saman er auðveldara að bera saman stöðuna á íbúafundum hefur komið fram andstaða við þessa sameiningu ég hefði viljað fara alla leið og sameina allt Austurland bara fulla ferð á þetta og hérna í Djúpavogshreppi eru tvö stærstu fyrirtækin í mikilli samvinnu við Fjarðabyggð þessi litlu sveitarfélög þau

við alla þá þjónustu sem þau þurfa að veita í dag svo eru það náttúrulega samgöngurnar það er vonandi að þær lagist það sem flestir óttast og þar á meðal ég

minni sveitarfélögin verði

dragist hægt og sígandi úr stjórnsýslunni úr nefndarstörfum og bæjarstjórninni það það sem ég óttast þessar heimastjórnir sem er nýmæli sem er áformað í þessari sameiningu okkar þá eiga þær

bæta talsvert

úr í þessu efni jú að einhverju leiti en er ákveðið tilraunaverkefni sem á bara eftir að koma í ljós það er bundið í átta ár þannig að ég hef ekki trú á því að það leysi allan þann ótta sem fólk hefur ég sé ekkert nema bara gott vonandi fáum við betri vegi um þetta meira samfélag og meiri samgöngur hægt er að kynna sér spurningar og svör um

punktur is framkvæmdum við Hverfisgötu á að ljúka um miðjan nóvember samkvæmt tilkynningu frá Reykjavíkurborg upphaflega átti þeim að ljúka í ágústlok umferð verður hleypt um götuna eftir fyrstu vikuna í nóvember verslunar og veitingahúsaeigendur hafa kvartað sáran yfir töfum og tilheyrandi rekstrartapi á þriðjudagskvöld var fjallað um málið í fréttum og birtust þá myndir af mönnum merktum AHE rétt er að taka fram að AHE verktakar voru nýlega ráðnir til að flýta fyrir

seinkun á verklokum er þeim því óviðkomandi krakkar í níunda og tíunda bekk grunnskólans í Bolungarvík fara í Rannsóknasetur Háskóla Íslands á Vestfjörðum í hverri viku og rannsaka fiska og sjávarbotninn Guðbjörg Ásta

líffræðingur og Ragnar fornleifafræðingur halda utan um námskeiðið krakkarnir læra vísindalegar aðferðir til dæmis með því að mæla hafsbotninn með ómsjá og veiða og rannsaka

í síðasta tíma vorum við

og drógum netið við munum fara að rannsaka þau mig minnir til að athuga hvað þeir borða og hvernig umhverfið er í kringum

áhrif á þau í raun og veru erum við að kenna þeim aðferðafræði vísindanna þau fá að gera hluti sem alvöru vísindamenn eru að gera við förum með þau í vettvangsrannsóknir og þar kynnast þau

sem er beitt við alvöru

rannsóknir í öðrum tímanum okkar þá fórum við á bát og við vorum með myndavél sem myndi ná á hafsbotninn og við myndum þá sjá á skjánum hvað væri á botninum og við fundum alveg slatta af hlutum

að sjá á þessum myndum til dæmis dekk og bara svona eitthvað úr fiskum

hólar og allt þannig bara í sjónum tengt því þessu námskeiði hefur og við sjáum að þetta er eitthvað sem krakkarnir hafa mikinn áhuga á að gera og við sjáum líka að við gætum vaxið en aðalvandamál okkar er að aðstaðan hér er hönnuð fyrir einstakar rannsóknir þannig við höfum ekki möguleika á að taka stóra hópa okkur vantar en þetta er allt í

vinnslu tónlistarmaðurinn Geirmundur Valtýsson heldur í kvöld sína þriðju sjötíu og fimm ára ásamt hljómsveit og fleiri góðum gestum er í Salnum í Kópavogi þar sem von er á syngjandi sveiflu eftir örskamma stund sannarlega Geirmundur

er sjötíu og fimm ára og fagnar sextíu ára held að ég geti fullyrt að

heima í Skagafirði en svo salur og svolítið uppsettur eins og

þau eru mörg ég má ekki gera upp á milli

í fyrri hálfleik og svo

sem gengið hefur yfir landið í vikunni er smám saman að ganga niður og útlit fyrir blíðskaparveður um helgina þó allra austast megi búast við

með éljum fram á morgundaginn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

Edda Sif Pálsdóttir sér um íþróttir kvöldsins og ætlar að segja okkur það helsta þaðan íslenska karlalandsliðið í handbolta mætti Svíþjóð ytra í vináttulandsleik nú síðdegis leikurinn í dag og annar á sunnudag eru þeir síðustu áður en þjálfarinn Guðmundur Guðmundsson þarf að velja æfingahóp fyrir

í janúar og frá upphafi Dóra María Lárusdóttir verður áfram á Hlíðarenda hún hefur hvergi annars staðar spilað hér heima tveimur mönnum hefur verið birt ákæra fyrir að smygla tugum kílóa af amfetamíni og kókaíni til landsins með Norrænu alvarlegar ásakanir á hendur héraðsdómara koma fram í milljarða

íslenska ríkinu að mati sérfræðings bréfið sé óvenjulega harðort þrjú hafa verið handtekin grunuð um að hafa myrt þrjátíu og níu sem fundust látin í

vöruflutningabíls á miðvikudaginn margt bendir til þess að smyglarar hafi flutt fólkið til Bretlands fjölga þarf konum í stjórnum fyrirtækja og hjá fjölmiðlum án þess þó að ganga á ritstjórnarlegt sjálfstæði fjölmiðla segir forsætisráðherra það sé jákvætt að Íslandsbanki

hugi að jafnréttismálum

íbúa í fjórum sveitarfélögum á Austurlandi sem kjósa um sameiningu á morgun sumir sjá ekkert nema gott við sameininguna á meðan aðrir vildu helst sameina allt Austurland þessum fréttatíma er lokið næstu fréttir verða sagðar í útvarpi klukkan tíu í kvöld og vefurinn

allan sólarhringinn

hægt er að horfa á þennan fréttatíma í RÚV